هوقف الزمن ومش هتمني رجوعه أبدا لأن أنا شايفه ان الدنيا بتتطور اكتر فلو تتقدم يبقي احسن لكن <noise> ان هي ترجع لورا دي لا